Bafakka lekkol nyamirkol. E nen ni leydi meɗen ɓaleri ndi ɗo ko annduɗen e nyamire kan wonmi jungo, ɓawo jungo bo sai ɗume horde jande, to e wodi leɗe gonɗe wodi lekkol ko ne nyamirta, to be jongi ira ko ɓoyri lekkol fu kabe nyamira, nden kadi e wodi ɗume un kadi no fakka, e wodi sibiyal latingal nyiko-nyuikol. sibiyal ngal ɗo ɓo ke be nyamirta ngal woni ta jongi ira kulle latiɗe ɓoyro ta ton ire spaghetti mbe e indomie fu kan ko ɓe nyamira ɗun labi kan e ɗi anndi na fakka muɗum taccanwa, jabbitira ko ngiɗɗa, taccira ko ngiɗɗa.